Bah, s'o l'é etico no ô sò. Saieiva importante che no soffrissan, quello scì. Perché provocâ o dô e o mâ à unna bestia, quello no, o no me piaxe. Pe-o resto mi no son coscì tanto interessou à ste tematiche chie. Into senso che penso che a cösa ciù importante a l'é primma de tutto çercâ de no fâ do mâ a-e gente, a-i òmmi, a-e dònne e a-i figgeu. E dapeu se gh'é do spaçio se peu pensâ ascì a-e bestie.